විශේෂ අවස්ථාවකට <hesitation> මගේ කොණ්ඩය සකන්නේ කොහොමද කියන එක <hesitation> කිව්වොත් එහෙම <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> මම එහෙම <hesitation> විශේෂයෙන් කියලා <hesitation> කොණ්ඩය සකසන කෙනෙක් නෙවෙයි. මොකද <hesitation> මට තියෙන්නේ ඉතාමත්ම දිගත් නැති <hesitation> ඉතාමත්ම කොටත් නැති <hesitation> මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කොණ්ඩයක්. ඉතින් <hesitation> මම ගොඩක්ම කැමති <hesitation> කොණ්ඩය කඩලා දාලා යම්කිසි <hesitation> උත්සවයකට සහභාගි වෙන්න. එතකොට මම කරන්නේ <hesitation> කොණ්ඩය හොඳින් පීරලා <hesitation> එය <hesitation> ඇවිස්සෙන්නේ නැති වෙන්න <hesitation> යම්කිසි ආලේපනයක් ගාල <hesitation> කොන්ඩය කඩා දාලා <hesitation> විශේෂ අවස්ථාවට යන එක. එහෙමත්ම නැත්නම් <hesitation> සමහර වෙලාවල් වලට <hesitation> මම කොණ්ඩා පටියක් අරගෙන <hesitation> ඒක ලස්සනට කොණ්ඩය <hesitation> කොණ්ඩෙ ටික එකතු කරලා බැඳලා <hesitation> පටියක් විදිහට ගැටගහගෙන අවස්ථාත් තියෙනවා. නමුත් බොහෝ විට මම කරන්නේ <hesitation> කොන්ඩය කඩා දාලා විශේෂ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන එක. මම හිතනවා <hesitation> මම අඳින ඇඳුම් එක්ක <hesitation> මට කොණ්ඩය කඩා දාල තමයි වඩාත්ම <hesitation> ලස්සන කියලා. ඉතින් සමහර අය ගොඩාක් කොණ්ඩ මෝස්‌තර දාන්න කැමතියි. නමුත් පෞද්ගලිකව <hesitation> මම එහෙම කොණ්ඩා මෝස්‌තර දාන්න කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි.